يمكن تحقيقةالسلام العالمي كي يكون عندنا بالاك حكومة وحدة تحكم في كامل العالم وشوية صارمة والي يخلط يخلص يبقاو غير الناس الي- الي تمشي قبالة والي <hesitation> كما- كما قال جورج أوروال كما في كتاب الف وتسعة ميا وتمنية وتمانين